أفضل فقدان السمع على فقدان البصر. لأن البصر يساعدني على التفاعل مع العالم من حولي، مثل القراءة والكتابة ورؤية الأشياء الجميلة. رغم أهمية السمع، إلا أنني أعتقد أنني أستطيع التكيف بشكل أفضل إذا فقدت السمع، مثل استخدام إشارات التواصل أو التكنولوجيا المساعدة.